<hesitation> Fomba hanamboarako dessert le mahasalama zao e, sady tsy mampiova tsiron'azy koa e, <hesitation> ôhatra hoe malaka voankazo zaho de sasako madio tsara fogna igny de <hesitation> ivoasako de tapatapahako de hoagniko avy ake, na koa hoe <hesitation> izy voasasako madio tsara igny de <hesitation> mixeko de tsy afangaro rano, sady tsy afangaro siramamy de tsy miova tsirony i avake.